चाय तो आजकल मनक शरीर से थकेलो उतार बा कारने पीवे। <noise> जसा की वे दन भर काम करे तो थक जावे तो दन तया पढ़या की टेम पे <noise> चाय बना गा अर चाय पिगा जिसे कई हे के उन को थकेलो उतर जावे। वसई चाय नरा तरह की रेवे जसा की चाय की पत्तियां से काली चाय भी बना सके तो सफेद चाय भी बना सके हरि चाय भी बना सके <noise> और उल्लोंग चाय भी बना सके। अलग-अलग तरह से बनावे जसा की आपन <noise> लाल चाय बनावा तो वा अलग तरह से बने काली चाय अगल तरह से बने अर चाय नरा तरह की रेवे अणे अलग-अलग तरह से बना सके।